Pos me vien la cara del pressonagi de Repunança dela penícula "Inside Out" (o "De Revés"). Essi rechaçu o asguariça que te hazi la comía qu'está pocha o que hiedi... o comu quandu ves una sangraúra o a una pressona con un güessu rotu, o... quandu tocas algu guarretosu o que está mostosu, vel o sentil a angunu gomitandu o hiziendu angún son esquerosu... o mesmu tenel que gastal un bañu púbricu que está çurrinegru. A mí, un ponel, de nuevinu, lo que más ascu me dava era de comel los frijonis que mos hazían al comeol d'escuela..